किशु मान् कुइकर् हेल्दि <hesitation> ब्रेक्फस्ने वित्र जो पए <hesitation> ब्रेद्। भ्रेद् अरो बतरो साजौ, अम्पए। <hesitation> घम् जनब् हेल्दि जयेक् मुअव् ब्रेक्फस् तौ। अगर् <hesitation> बिने वित्र जो स बए <hesitation> बतन्, न बतन् जो ब्रेद्। न बतन् जो <hesitation> घम् जनय्, घम् <hesitation> सम् जनय्, <hesitation> बिने स बए हेल्दि ब्रेक्फस्ने बतरो।